Pus ama xan kawawi este tu ekin ki ki limaklakaskina- na kin cosinakan kin puskujnikan este pus aman lakgapaskgoya kaskoro, este pus tsama xan casuela pus man <noise> antsa xa maklakaskin klhkuyat, lhala xa katitalip nak estufa porque pus kgoxa lichichin i pues tsama xa kawawi axni para tsilikutuna para mistap chiwani osu para tu para mi mole pus antsa xa <noise> tsama na litsiliy antsa na lhaway <hesitation> na wilapa ama este tlamank tsama xa na pumakchay mistap, <hesitation> kgama takgalhwanan ants i pero pus lhkuyat natalipin este na <noise> lakgapasparakgoya tun kawawi xalaklikan laklikan kawanikan xlan tsama sarten, tsamalhi pius lhalha xan kawau tlakg na pulhaway para tsastina para tu tlakga lhawapat, este pus man uxa ama para tu xastina mi sarten pus man uxa na putlaway para min kgalhwat para min pin chiwani tsilikutun pus man antsa xa na lhaway pus nanuntsa wampara nawi tu kuesa tina kgalhlanka, <noise> este natse xa antsa na tlawaya para mi molote mi empanada chiwani usu para mi min tostada chiwani lhawakutun pus wakg u xan tsama namaklakaskin. I pus na akxni na talipina mi kape pus nau, akgtimtsa kawau tu na putalipin lha para lakgpaliparay para tunuk tunuk <noise> na lakatiyay para chiwani akgtimtsa na xa na- na lhukun pus nalakgpaliy, pus tsamalh lhala tununk tunuk nali maklakaskin porque pus katsiy chu man u min kape na putalipin <noise> i pus na lakgapasparaya no este tu wanikan tina <hesitation> pus amaxan tina kawau lanka likan kamaklakaskinkan chino axni kawau paxkuanankan pus talenkan para <hesitation> liwat chiwani no para lha tlakga lhawaya para tu este para mi consome chiwani pus uxa nali tlawaya tsama porque tlakg <noise> este chono laklanka likan xa- xa- xa- xa tambo kawanikan tsamalhi tsama xa kaputalenkan u barbacoa uxan kamaklakaskinkan <hesitation> pus amaxa kawawi i pus talakgokgan lh chixa pulana lhaxtoanan pus maya xa laklanka casuela xminkgo, pero pus chincho kawau wakgtsa kastajkan, este pus tsama xa namaklakaskin axni para tun lhawakutun para lanka paxkua chiwani. pus lhatun tuwa kawau e na- natalipin para mi para tsa na pokgawanan osu chiwani porque pus <noise> ka- katsiya chu tsa. Lha tina kati wili min kgawit sino que lhuwa xa na wiliy porque ps katsiniya chutsa mimpat paxkuanan i pus tsama kawau latian chi minkgo kawawi tu xa likan tu xa makxanat tum para e xa lakgsakgakka chi wani wakhsa menkgo chincho tsa tunun xakgatinin ekinan kawau lha katimakglhkgoyut naklhkuyat porque pus lilakgatit maxkayiwaw osu para xa spuponkg o chi wani minkgo tsama este makuilikgo para xa xanat chiwani pus lhalaka lhalaka kati malhkgoyukut na puwan tuno lila maklhkgoyu malhkgoyunkut nawan na puwan para tsamalhi talapalt tsama pus lakgati kawawi pus tsa kawilana para este chiwani tuxa tun kawaw makgkgop mi casuela chiwani porque pus katsiy chu tsama xli tsa makgkgop uxan maklakaskin u para tu lhaway para mi liwat chiwani.